Bununuk sénja buñoow matafé néniin bo. Néén bubajéér ésoho, aan awufulé bo, béñoow matafé wala aan nujool ubanto sambuun usapéén bo béñoow matafé.